אחסן נסִיחָה סמעתהא פִי חְיַאתִי הִי דִימָא תְכוּן צרִיח מע ראסכּ וּמע אלנָאס לִי חוַּלִיכּ, קָאלוּלִי אלצּראחה כּתנְקּס אלמשׁאקּל וּכּתרפַע אלאִחְתִראם בּין אלנָאס, חאוּלת נטבּקּ האד אלנסִיחָה פִי חְיַאתִי אליוֹמִיָה, סואא פּאלחְדְמָה וּלא מע אלעאאִלה, כּנת כּנְעאנִי מְרַאת מן עדם אלוּדוּח, וּלכּן מלִי ולִית כּנְעבּר עלא לִי בּאלִי בּצּדְק, חְסִית בּראסִי מרתאח, אלנָאס חתא הוּמָא ולָאו כִּיַחתארמוּנִי כּתר, צּראחה ח'לתנִי נְעִיש חְיַאה בּסִיטָה וּמאפִיהאש תּעקּיד.